Ny sakafo meksikana da mampiasa akora fototsy toy ny katsaky, ny tsaramaso, da ny sily Ny takôsy e, ny tamalesy, da anisany tena sakafo malaza any io Ny sakafo andalam-be da tena dinamika sy feno zava-manitsy